Mete ma pake hele so na au hi au tao a au nadeng fe'ek te au nadenga au ta hi fan. Leo nai au dudu'anga ita tamatua beska al fe ita hele ita naden mesan o na, au ta hi au nadeng loiak fa. Te hu nemen na leo sangte sanga taon le'e nadek ia boe o barisi ndia tahata-hata.